Da ngurga kse digena tsifkha wur da ngurka kskam kafa mana mana ha da salla an kafkha yuwe mangakha salla tsiyanakha zara zara dgalda d aman salla kda gurakkse ka zika dal kur da a man sallas zaragho wur sakha wur tsiyanagha diya babtar kwarane tima dige dgal da makaranta zara tsitisya tatarhe tak kafe kda nguraka karfe “kita-goshile bavude ka tigatur kafe ka zura kaf kamar dukkarfiya uɗifnakina ka dgalitar da makara dan to khan witgho ngiga kadadgal tsgha da manthrkam ngige ya yaliyan waye tkha sawalgha manatarhe usa ndikar <hesitation> tsif lafiya nakhkure nikha dal kha da nghadiya ka <hesitation> thghruvitghaghaka bidik gha dgal da kwarane kalgal da vakman thre uɗathe nikha man thragho tsakha dge thram manakh ka zika ngige thramma naho ngigiyi tsagh man thragho ka zika a giɗakar zitare ka zik tugu mughura kure abu ngik thre ikha kwarane ndiken biyo nikha tsitare ka zik waghakagakur da thratse kaga ngik wur tib thra gomnenatsa manakakam dal dalakanda da vak thre. Ka zik dakhga diwa a angwa angwa bakhkanda kwarane <hesitation> heam health education mutane acikin angwa haka <hesitation> ka batraha kwarane to ndiken tsabta yan thranmanya thar mar kina ka dakan da maghak mgha kwaratra kwarane ndiken biyo enak thrama <hesitation> manakanda a sada “kwara kanda kwara kura kwarud kwarane <hesitation> dottim mgho ghwarhigo uɗakh nikadak daga amghakas kwaratra kwara kiya limgha yi nughwasa yi zaro, wurtskanda zika kwarina zɗatru zɗaka yakhan li angwak tskan da tkwarane manamgaman tasfto saboda tu ɗakh niko ngiga tsuttukan kuzan ndagan khayo ngikya ya ɗi khuɗe, ya bikine, ngik zuɗak zuɗak zikiya gutsintse angidazinudan dada ngakur thaɗam mghurbi uɗakhe nikanda dge “kurahk kwarahatrakando tskan da dal da “tuk-tuk man thranda to tskan da sagha ka zika ka dgemangagha ka zik mangagha <hesitation> report sare sabodat ghayadghaya. Kada manda amfaniya ngomnet kwarane tsin dikene <hesitation> damamuwan mbiya angwana to ka zɓa matakiya gomnete tif kwarane to tina daba ndikenine <hesitation> niyan tsa dgal ka thrammana ka.